Da jasusu kaluga jisu vija kilangi, ja mwasu, ko wa varika sana, lakini kwatite kipindi chingi shana uri, karina mpehu, mudawingi shana uri kwavire na mpeo lakini ni ivuri vi. lakini mudawange shana uri yaani kawaida vi kwahorre vizi.